هي اهم شي تعرف الحفاظة ياهو راسها من رجليها يعني ياهو الوجه ياهو الكفا تخلي الحفاظة وتفتح هاي اللزاك اللزاك يصير ليوره وتخليها جوه الطفل وتخلي يعني جهة الخلفية تخليها ورة الطفل والجهة الخ ليكدام وتسدها مو اللزاك صار ليوره تسحبها وتلزكها بالحفاظة اللي من كدام